غنحاول نستغني على جميع الاجهزة والحاجات اللي كتخدم بالضو وغنعوضها اللي فيها المتعة واللي مكتحتاج الضو او كاين بزاف د الحاجات خرين بحال الكتوبة بحال التأمل او نفيق بكري ونعس بكري